“समय” शब्दकि बारेम सोचतपेति मिर दिमागमे पहिलि बात कहोक जाकि निरन्तरता और परिवर्तनशीलता आत हए । समय एक ऐसो अंश हए जो हमर अनुभव, हमर जीवनके घटना और हमर सोच लगायत सबएके एक आकार देत हए । समय एक अमूल्य स्रोत हए जौनके हम रोकन या लौटारन ना सकत हएँ पर जाकि सहि उपयोगसे हमर जीवनके गहिरो अर्थ और उद्देश्य मिलत हए । समय हमके सिखात हए कि हरेक क्षणकि मूल्य हए और हमके हमर चुनौतिन्के समाधान करन ताहिँ समय मिलान हए । जा एक प्रकारकि प्रवाह हए, जौनमे हम एक अंश इकल्लो हएँ और जाकि साथ्साथमे यात्रा करन पडत हए । समयकि सहि उपयोगसे हमके प्रगति, सन्तुष्टि और शान्ति मिलत हए पर जाकि दुरुपयोगसे पछुतो और खालीपन लाए सकत हए ।